<noise> Ny fizaka ampiasaignay fianakavia raiky moa dafy da raha vao izy ka, raika avao, da eo amign'ny dimy eo zashy ay an-dragno raiky da samagnano fitegny raika aby avao, fitegnina antesaka aby avao no ampiasaignay amignao.